أفظل ذكري في طفولتي هيا لما قضيت الصيف مع عيلتي في الجرية، كنا نلعب في الطبيعة ونستكشف الأماكن، ونجمع بعض الفواكهه هذه اللحظات كانت مهمة لأنها علمتني جيمة البساطة والعائلة ،حسست بالسعادة والبراءة وجتها صارت ذكريات معهم-معهم دايما تذكرني بأهمية الروابط الأسرية حتي لما أتذكرهم أحس بسعادة. <noise>